Ngueno nayuu tumena me'en ndo yuu jun, ujun akajen namen yee, ye'e nden yen na ya ke ian ujun kanda controlar na'a, na forma kudikuinchi kukanchi, iho kue kue'e engue a'a nadana kuenta tendio ko kuen kandaa.